اَج کل ہر کار وِچ فریج ملدا ہے۔ فریج ساڈے جیون دا اِک ضروری حصّہ ہے جیہڑا اوہ بن گیا ہے۔ فریج اِک ایسی مشین ہے جیہڑا کھانا <hesitation> بنایا جا سکدا تے کھانے نوں سٹور کرن لئی چیزاں نوں ٹھنڈیاں کرن آلی برتن وِچ لیندا جاندا ہے۔ ایہہ دو چیزاں ٹھنڈیاں آرام نال تُسی لمبے سمیاں تک ورتے کو لیا جا سکدا۔ اِس لئی فریج دا ورتا ہر کوئی کردا ہے۔ فریج نوں سب توں وڈّا مقصد کھانا محفوظ رکھنا ہے جیوں دودھ، دہی، مکھن، پھل، سبزیاں آدی گرمی وِچ پر جو ناں اپاں فریج وِچ رکھیا اے ناں، اوہناں کو تازہ رہندے نیں تے اپاں کافی لمبے سمیاں تک اوہناں دے جیہڑے ورتو اوہو کر سکدے نیں۔ فریج صرف گھراں ہی نہیں بلکہ دکان، ہوٹل تے ریسٹورَنٹ وِچ وی ضروری ہے گا۔